Chiuuwaa na ja nntsꞌaaya na nmaaⁿya cwii liaa, na nmaaⁿya cwii liaa nacjooꞌ cwii tsjo̱ꞌ najndyee nntseindaꞌjndyee liaa nntio̱o̱ya chjoowiꞌ ndaa nacjooꞌnaꞌ xeⁿjnda̱ nntio̱o̱ aa jnda̱a̱ xapo oo aa xapo nleilꞌueeꞌndyo̱ xeⁿ na xapo nleilꞌueeꞌndyo̱ joꞌ nncꞌoomndyo̱ juunaꞌ liaa xeⁿjnda̱ nncꞌua̱a̱ liaa ya ya nncꞌua̱a̱ liaa xeⁿjnda̱ tyꞌua̱a̱ liaa najndyee nntio̱o̱ chjoowiꞌ ndaa nacjooꞌnaꞌ chaꞌ na xeⁿjnda̱ jeꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ nncꞌua̱a̱ndaꞌa liaawaaꞌ ndoꞌ xeⁿjnda̱ tyꞌua̱a̱ liaawaaꞌ na jaawendiꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ matio̱o̱ya cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ cwitꞌaaⁿ ndaatioo nacjooꞌ liaawaaꞌ macwjiiꞌndyo̱ chomꞌ najndyee chaꞌ na xeⁿjnda̱ jeꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ na nntio̱o̱ jnda̱a̱ oo aa na nlalꞌueeꞌndyo̱ xapo xeⁿjnda̱ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ nncꞌua̱a̱ndaꞌa liaawaaꞌ xeⁿjnda̱ nntseicwanquio̱ya juunaꞌ nncꞌua̱a̱ya ntyja waanquio ndoꞌ xeⁿjnda̱ mana nntio̱o̱ya ndaa mana nncwjiiꞌndyo̱ ndaachomꞌ laꞌtiꞌ nmaaⁿya cwii ljo liaa.